في أحد الأيام اكتشف طفلٌ بابًا -بعر- بغرفته لم يكن موجودًا سابقًا، كان الباب صغيرًا، ومزخرفًا بنقوش غريبة، بدافع الفظول قرر خالد فتحه، عندما دفع الباب سمع صريرًا غريبًا، وعندما إنفتح وجد في غرفة مليئة بالألوان، والألعاب، كانت هناك ألعاب لم يراها من قبل، وكان في وسط دمى تتراقص وكأنها حية.